जूता काजे अधिवासी भासा मा बूट को है। बूट ने अलिग खासणा अलिग होगे। खासणा पेरनन थोड़िक दिक्कत रोगे। खासणा पेरनन बदले <hesitation> हरमा एक चप्पु करें उपकरों आवे। चप्पु एक चिकनु ने जराक <hesitation> सपाट पट्टी जो सुरोगे। तेर मा पाइं जूतां पाइं भरनन आसानी रोगे। ती चप्पु ती जूतां पाइं वारु जड़ दिन भराई जाए। तेर ती अपनी एडी मा दर्दनी होगे। बस।